ثقافة أمريكا كبيرة ومتنوعة، فيها خليط من عادات وتقاليد مختلفة بسبب تاريخها الطويل وهجرة الناس لها من كل أنحاء العالم من أهم الش- الأشياء اللي تميز ثقافة أمريكا هي الحرية الفردية، الأمريكيين يحبون الحرية والاستقلال مرة، وحتى التنوع الثقافي، بسبب الهجرة أمريكا مليانة بثقافات وأعراق مختلفة مرة كثيرة.